اكثر حدث ساهم في التكوين ديال الحياة ديالي في الحقيقة مكاينش حدث واحد كاينين بزاف ديال الأحداث اللي كتكون مرتبطة ميمكنش اكون حدث واحد اقدر اساهم في التكوين ديال الحياة ديالنا ولكن كيكونو بزاف ديال الحوايج اللي هي مرتبطة